. Iyo. Detã dae, imeɭoe kaḃambuloos. Kaḃambuloos, manui yelomi níġaruy neźenedurumo mokomasemi ġáhuyen, neźamoġubien. Eñamobien moźamoźũ, enekomase eŝe eɭũue neɭiemi eñuune. Édoneśukunie eŝe. Eźaeḃaneñuune, neyab niɭũui ĩi- ġúloḃoḃo, ĩi- doraḃaḃu, ézumbalã tú ne- neŝemo, nekomaseeŝe. Eñaźaeŝe aźaeḃaan detã daesa, mielemekomaseeŝee, bazaġirai bulla, boyeyaami. Búkoriźuśutu níġuṗiimu moġuyaami níḃuree, manuḃuġo móburee, níġumbeniġuźulai, ineĵew: kuġukokombr tú dónuġuehulo, dikanasir tú dóneehulo, bazaġira níḃuhuśalo, baĵe níḃuhuśalo ampaġay. Iinee eĵemo nereŋ. Eḃamoburiame niġumbuindo. Ñásoo mingin elekomaseeŝe timi ére élominiño, bañoeñaḃaneḃaḃolo nii kuxĩko komanumo. Añaŝeŝe níḃee . Kásii, nimaaḃe. Adia níloom bañon, báṗuo baŝenemi. Néɭeeġu neŝe, aḃaan eleleġeŝe neroġukuoĩ. Koinexo kiġuṗeŋe. Eźa exo kuġuṗeŋeeḃaan, niɭoaini abaguoḃudieĩ. Nambenaguo budieĩ niġalembedo kuġuṗeŋe túu koźaġoɭe. Kuñaɭe, níĵãvie, nainelekomasee buṗem. Mee muśemo baṗambuḃaa, moġatamibuhu baṗambuḃaa. Ñaneźa buḃurooneno, némbeneṗimu néḃee hinum. Asakaleḃaan muśe níġuloli kuśeḃuġo ġuromiiḃe ġuxareiḃe. Naaneekomase tóro buḃae orii titiman eḃe, titiman eḃe. nánaḃañi niġaley níġaźaniġamiimu, niġambeġazimera hinum. Imeñazime hinum eźeḃaan, manumo moḃaaniburiame tú, ieḃay íliŋo inereŋ: miɭiel ihiin. Efami dúlu dúlu niġulaa, kuḃatonuġuñamereŋ, búnoo niḃukomasee káhulo, búnoo sínibuhulo. Sihĩi síhi, ifo níġandike buna búnoo bóhuśa, niġaḃaan deŝe kalengemi ñóo, kañadianiḃatoo ésosote niġalemeŝe, ígurup, niġaśam ihali sokahĩko. Imeñadia eḃãahe . Nembene e- e- rene sihali, néle bañoo. Efefetue meɭie ihiin. Meḃañoo niġuna. Kuśe ona noyab niġuɭo ġáiren éɭiḃuġ doo- dokahiin, niġuḃay efieku niġuxoolo, muśe adimen ahaami tiśe naḃabo áñiale, efamiġa neɭey. Omaḃay efieku níġulumae: imeɭomo ġaseeḃun. Niġuźaniġuseeḃuu níġumbe niġuxo tíri. Defet díi, bañon, kaarosu, koġuinii eśosaan mimi mími. Teġahiin min míamamom nehiŋ paske áñi úlu úlu naniḃosu, eśetã meñatia, aiɭeġarelo ġámis. Aemeɭe kámis, niro ġuṗeŋe niġahili, nalaa niġahiliġo, niġakuḃale búnoo, niġasu wale niíġaḃe títitiri nikiġahiin. Músimo imerẽko par ére éndoon ihĩihe eimineḃaan eŝe. Niġaźaniġakub, niġaa e- e- éne ġarosuġa, niġana bañoka níġali. Efami dúlu dúlu añadiniḃaḃuġo niġulaa títatuon. Teona ófuon, oĵeho ófuon, monimudiale <hesitation> ehiŋ ṗuoe, efami dúlu dúlu níġuḃe síhĩi síhi. Eñaźa éhuy nihiin, nelo niġaḃa eŝehe kaḃaeŝe niġuḃale, naaniġumbuɭey kaɭo iinin niġukiel eḃaan épieḃuġo, niġumbuɭey buyaasu. . Kuñeɭe buyasuu koźakohuneu buḃuyasubíḃi, íi moṗe ġulemeɭe buḃuyasu, ineźaġanõ báliġai. Eñanõ báliġai eźa eŝabo boźa boɭaĩ, nendike iinihe. Kuḃay éśen donuġuźami eliimo. Kuñalẽe koḃaan, niġuɭoi eḃaane. Enembukomase kalem báliiġai. Nadetã díi nideliimo díi kaźaġara niyaŝẽe <hesitation> févrie, móotu mími nimuḃaale, níġambu ee- embuɭey kanimbuxuzim eliimo báliġaġa. Báliġaġa kañabolẽ kaḃaan, numumbutombe ġaɭo koniġuhũlõ buyasu, niġuzim bundaku, íi nembuzim káġeren. Éñahulo níġaġeren, nizim budie bórotis. Bórotii niġaro butieŋ, aḃa níḃelo esii nízuḃu, eḃaan neṗem, íneṗelo eḃaan éġes némbeneḃe, eḃaan neṗem. Déġedíi, káṗu ídoi, negelẽ, eḃa iinihe níġuleḃuɭeġu níġu éṗu édoe. Kiġagelẽ kíġi úlu úlu kamiġai- omunaɭoġa kaźaġaġuelẽźe, nanaḃanásuu sís, nala búnoo, síhe mónañahemene, imeɭohe ífutun. Mañaini ólehenee nala mukiśu. Mee ifo nimuini sirizunimi. Níġaṗuhe niġale kagelẽ. Kaźa kagelẽ kaḃaan, niġazĩ níġaziniźe, nayoġa búnuale, . Kalebolem, níġaxukaaeṗuy so- sónaḃeġami. Niġamuo, kõtanuem, tóro kõtanuem, niġamuo niġasum, niġadda búnuale bolie buñieŋe kásakaleulo nídokaa kadime. Móo oḃana kumbupiale inin ośona níġumbuṗu édoe, níġuṗuźe édoe. Mímitu ġaddaġom. Íi elemibudie bórotis eḃado sóos. Káleulo níġasooresóos níġahuos, níġazuḃou nimimma kámbeġariḃu. Amiñahũlõ áĵee hinuli, nina sóorinine niɭo báñi kámbe eriiŋa, áalieḃaan. Ímelinge niźiduo, bañuo niġabuma. Kalirõ ġumieŋungeġaɭo múlu múlu